Este c̲h̲al ti lni nap c̲h̲ak lni c̲h̲al bispr kalend xiu lëꞌ siama mis xlox mis dzeknana lëꞌ nup kalendr xikan gaded fa idoꞌ ga dzekna xlaꞌl minn nup duls y luego xlaꞌl minn giachtilna xgaꞌzë minn giachtil konga xloxga dzekna or xlox xiu panader dzeknana lëꞌa bail c̲h̲uslo. Xloxga dzekna xini lyu dzekna c̲h̲ak seguir dzekna lëꞌ mis c̲h̲akaga mis stib bos nap or udze xkakga na ndzunaga c̲h̲ak chow idoꞌ lëꞌma sia wiy lëꞌma sia, <noise> este c̲h̲ak ti lni xiu kalendr xiu xlox kalendr dzeknana xlox xlaꞌl giachtil xlox ga dzekna lëꞌ minn zukala kwa idoꞌ dzeknana xgiꞌs gake naku gafe o nkob xgiꞌs minn giachtil giꞌs minn giat biꞌl xgiꞌs minn xloxga dzeknana lëꞌ minn sdzinnzë zob ti lad axta c̲h̲ak stse dzeknana lëꞌ minn c̲h̲usloka c̲h̲ak bail. <noise>